Фарҳанги Норвегия хеле ба табиат ва эҳтиром ба муҳити атроф такя мекунад. Мардум зиёд вақтро дар берун мегузаронанд, сайру гашти кӯҳӣ мекунанд ва ба варзишҳои зимистона, мисли лижаронӣ ва моҳигирӣ машғул мешаванд. Дар фарҳанги норвегӣ арзишҳои баробарӣ ва эҳтиром ба инсонҳо хеле муҳиманд.